Aumana marmaravut kai ra matanitu uti rabalana gunan <hesitation> ivanavana rikai avuavuana pakana, mangoro na pakana amatanitu boko ivalubaneke ratarai ati rabalana nagunan. <hesitation> ivana rikai tara aumana lualua kir dia vorogop, taumana lualua dia papalum ma ra dovotina, ba taumana lualua kir dia papalum bula ma ra dovotina, <hesitation> taumana dia vongo ratarai bea taumana marmaravut na pot, taumana dia pait ot paia, dia varveai ma dia latar raumana marmaravut kai ratarai ati rabalana gunan. <hesitation> tikana magit bula iau gire ona pi atem na pipilak, nam angalana tinata ilavana rikai, aumana, aumana promise ivana rikai bea diata pait go ma go. dapilak tar nam ra tutana uro, navana ki aro ra palnakivung, <hesitation> taumana pakana valubane muleke kana mana promise <hesitation> i-ivarike tar-tara tarai, taumana pakana io ipait ot paia. Io nina ra ginigira go iau, iau takaugu ginigira bea pigal nina diatur na pipilak <hesitation> kada mana lualua diat aumana bona tutana, padia nunure ravaongo diata papalum ma radovotina, diata papalum bula ure ratarai nina dia tur ure diat. Nam angalana magit <hesitation> pidiata paitia, pait ot par ramana magit nina dia tatike tar-tara ratarai. Ma adovotina ati rabalana nagunan amarmaravut amatanitu i-i-ilataria, ilatar ra marmaravut tara lotu, tara vartovo, tara <hesitation> mana gurup damana mana kikil di-di-dia, dia iavana rikai ta rabalana gunan, amatanitu imaravut diat, diat taumana pakana. Taumana pakana io padia pait ot panam kadia mana <hesitation> mana promise nina dia tul taria ta ratarai.